Idɛ har mu gyap muso zhoro har muwu onet egya mu suno kpa no yucasi na ke har idɛ mu yucasi na ave fira ave nacɛ to ko emu ma muwe angɔm muso yu ogbose mu do oambe ma-ma suŋ mi atobo ma suŋ mi mase gyap abobono ojebe so we kete aje sa sabe daki ba idɛ emi sa zhat ektara mi emi sa zhat oje mi ma suŋ mi oyeno odyoŋ afaŋ shaŋe ejut mi do <hesitation> ker emi neke chɛ-chɛ onet chɛ-chɛ aba daki ejut mu ba we mada a mu su ya a kpa dɛ muma muso kpa a agboŋa simu atɔy yukpa muso kpa ba owe ove en muya mu koma mu kpa koma su we suonke ze ba su ma suŋmi ma suŋ mima suŋ mi idɛ emi sana kpa agaje na embe kar bi le ove agaje ba so nyi idɛ we komaba mu riga mu daki ogbose mu kami mu ba musaki mu zhuro muwe onet mu vo sa kpo kete idɛ mase vose kpo kete idɛ mase vosa kpo ma suŋ mina aga fira su we oŋke ze ba. Agaje kwe inde <hesitation> tunde shike sa yama ema we onit kirki embe ma aba shaŋ ema rayuwa ema eba canja gabakidiya anit sa ya ema nit kirki eme amɛkɔ gabakidaya anvevei sa ya ema nu egyei ba ko eme amɛku ende ema vɛ ovɛ awa go ema amma anvevi ba dama ema sin vu ovɛ domin ko ema vu ovɛ ba sa go ema ba avɛ e onyi eni da uji kɔ mu ba emu gyɛp emu su teka embi eshe ekatara embi si ya enke ne mbi yicasi ove agaje ogaje awa haŋ emu emu kpaa egya osusi kamata ema suŋ emi ne ba ema suŋ emi ne ko ensha amɛk ema ze suŋ emi ayicasi avɛ agaje agase emi sa ya embe nɔ awe anderego ambɔ mbɔɔ a bwoma mu ambɔ mbɔnɔ sa abwoma emu ba inde sa kama inde emu su ya kama <hesitation> ambɔɔ sa abwama emu no kama ko emaa a embe bwoma ndɔ sa we ndɔɔ a faa yicasi ovɛ agajje duk eggya agaje sa teka emu ende emu gyɛp amu su kpaa ampani nake kpaa ampani nake amma inde ovɛɛ owe enje <hesitation> eze kpan enke amma ende emu ya agaje emu a fuba ovɛ sasu she enje oze yizasi nu ovɛ suwe dole ba. Kate ovɛ amfira ne da ce na amɛkɔ na amɛkɔ <hesitation> agbɔŋama vɛɛ ciya ende embi si je kpaa musu kpaa kete mbi b haba ema mma na amɛkɔ ejut ema gaba kida ema si enyi eset ba sabo da iri ovɛ agaje sa vɛ se ema evɛ eh ema ndee avɛ ema we owɛ vuu haba egya eshaŋ ko ema ma si mba lee mbe ema kpaa kuma egya ema si kpaa kuma su ba yika ko inzasi ba ema set ema ze envɔ sa kpo ema si kpaa kuma su ba yika ko inzasi ba ema set em ze envɔ sa kpo ema vɔsa kpa kami ema kami ema ci nyine ba ende amɛk ma ku ŋun ema si nkpaa ba so atɔmbɔ ema suŋ ema nsuŋ emi na afaŋ ende embi si kpaa ende ema si ŋkpaa ekatara ema je ema je ema suŋ ker emi lee mkpede ema ba mkede ema sin lee su we nku oze ba ema suŋ emi ne kpaa egya ejut emu sa teke emu ker emu neke onit a cɛcɛt aba ba kpaa ampani nna emu ba su zze eze be don ko onyɛ aba teke ende rɛ kpaa ende je ende kpaa ende je onum emu su set emu ya kama onyii a vuvɛ namu uje onke oze. Lee emkede eni ema ya enyi a vuvɛ su je mkpede ba yicasi oⱱɛ ndan ema kama ovɛɛ duka su we ŋku osu ba yicasi oⱱɛ embe egya su we ejut emu kpaa enke ko kuma nde agaje emu kpaa enke ko kuma nde agaje emu a jamu <hesitation> je dɔɔ ambe ada emu kɔrɔ ovɛ na mbe ambe ekpei ambe kpei <hesitation> emu su enyi mu nyi set na mbe enga mbe so da emu yike ogbose emu ovɛ anacɛ ambɔ suŋ emi ema suŋ emi <hesitation> awɛ asak avevei emi sa go vɛ ba se na amɛk ogaje emu sa vɛ ena <hesitation> emu su la nu onace emu ze kpɛp onyɛ emu ze kpɛp onye <hesitation> emu kuma muve emu la nu once emu lem ni je shake eni <noise> neka emu nu wahala onvevei emu sun muje dɔɔ mbe muve aya ogaje udamuwa ema sin owe nake ɔɔ aja okpaa ŋkuri oyika ama ko onyɛ avɛ baruwa ema sin doka emu ba ema sin doka emu <hesitation> bayan mbe riga embe daki emu emu riga mu daki obgoose emu ba ende emu su kpaa da so ema suŋ emi ker emi neki anyi akpaa ajara nu ogbose emi ba ende emi saya na vuvɛ na emi. Su je anca ba su je ende ejut emu su obwama ba kpaa ankuri tɔmbɔ ema ker emu nu lee enke be ekatara emu su ya enke ne anvevei su we ŋku oze be ema suŋ emi nɔ ema suŋ emi nɔ na afaŋ na adiida embi emu ovɛ amu lee ovɛ anit emu evɔsa ekpo ne na cin ne ema suŋ emi ema sin gyɛp anyi sa ba vɛɛ aii sobo da emu emu shaŋ ema emu shaŋ ema egya ema sin ya ku fau na ema ku ba indda masi emkpaa ba dole ema ŋai enke abɔk ava anvevei ema sin garri egya ema sin kpaa ejara ema sn je jara nɔ su owe onke oze ba ema zhat har na emi vɛ emi gyɛp emasha don da ba dun odyo̱ŋ afaŋ. Sa yika ema ba ema si nyi neke enke ba amma tunde shike odyɔŋ afaŋ a yika ema har ema nyi lamasi ema sese ejut ema odyɔŋ har ile ne ema owe onyi eze gaj agaje sai we anit enkrki afa don wa tabata mu set wa juwe na emu vɔsa akpo mu vɔsa akpo ende gani dama embe tukuna kamin aba neka emu kami fa aba neka emu pa mu gelay so ambe ema ema suŋ emi ker embi lee ovɛɛ agaje ba.